Leydi Chile ɓe nannda e Kolumbiya e wodi njangol, ɓiɓɓe leydi ndin ɓe kirsta en, bo ɓe wodi kolte e nyamunda e janngirde boɗɗe.